لا لا راه مليح الحق الأطفال يعود يقراو القصائد الشعريه حفظوهم على واه باه قبايل للذاكره نتاعهم تنشط، تنشط الذاكره نتاعهم و يعودو يقدرو يحفظو حوايج أكثر، يقدر يتوجه للرياضيات و يتوجه للفيزيا و التكنولوجيا و تربيه الاسلاميه و ذو <hesitation> و كل يصرو يبدو يعدو يهزو ما يحفظهم على ظهر قلب، با قصدي بدون أي عناء و لا تفسير.